Merenya akwanya a ͻtse dɛm a, nkyɛ ͻsagyefo Kwame Nkrumah nna mepɛ dɛ menye no bͻto nsa edzidzi. Osiandɛ mowͻ nsɛmbisa beberee a mepɛ dɛ mebisa no. Mowͻ nsɛm so wͻ abakͻsɛm mu a mepɛ no mu nkyerɛmu. Ne dɛm ntsi minya nkyɛ menye ͻsagyefo bɛtsena hͻ ato nsa edzidzi na mebisa no dɛm nsɛm no nyinaa.